Insiga okutiama nempulirisia ku radio nga mpula emirimu jange

Owebalia akawunga ne bijanjalo bafuna amani

Okusoma nofuna omulimu osowola okufuna essente nejiyamba obulamu bwo nijikulankulania ekitundu colim.

Kyangu okutandinka ebizinesi omukindu kyange

Okusoma kutuyamba okupulanninga okola ebintu ebyaba okubawo omaiso netusobola okuba nga tufuna enkyukakyukana mukitundu kyaisu

Nsaanile okunaba engalo buli owemalile okukyalira echoloni nga ate nga owemalire okulya indino okunaba ne'sabuni namaizi amayonjo

Nsobola okubawa obulambi inti babeku omu famile pulaning basobole okweziza okubyala abaana e'bakali okwetegekera

Nsinga kutaka kulya bwiitta ne enyama ya'mbizi

Ye owemba najo inkumiraku esente jange mubanka

Indiya emirundi misatu olunaku

Iye abantu bali bamukago omukintundu kyange olwa ate bataka okuba emirembe kyova bemikwago

Nsobola okuguma nipulisisyanga ebyankobo ningondelanga ekyankoba ebya'kola ebibi Zena nimuwa obulambi

Basobola okwekuma opoizoni owaika nga batereka amalezi oba amakerenda waala okuva baana na'amalezi aga'fiyira ebirime waala na baana oba na'bantu abandi

Okumuwanga emere elimu evitaminis no kuwunanga okunkyo oba eigulo essawa oti ikumi namoiza ikumi naibiri nomutekaku omukasana oba okumutwala omwidwaliro nabamuwanga obulezi wa vitamini

Abazaire bange bakola mirimu jakulima niwo jebafuna esente ejebatwalira abana kwisomere

Abakulu ba edini bayambire okukubirizia abantu okukola ebintu ebiwesia katonda waisu ekitiwa

Omwaana akweiga awaku omubiri, aate nabanga abulamu amaani omumubiri gwe.

Olunaku lwenasingire omukiibina nasanyukire kubanga bampaire ebirabo era ekyo kyampaile essanyu

Ndima oduuma ni ndima omuwogo ni ndima obulo ni ndima ebijanjalo